हमन पार्टी में बात शुरू करथ ही तो प्यार मोहबत से बात करे। के पड़ ही अउ उमन ला बताये के पड़ ही की हमन ऐ ऐ तैयारी करे। ही शादी बिहाह आराम से हो जाके चाही।